كي يكون عندي بروبلام تاع باش نكونيكتي مع الانترنت عندي بلوزيور إتاب نتبعهم لتاب لولة نمشي نشوف المودام نشوف لي لومب تاعه إلى لقيت بلي المودام أصلا الانترنت مراهش توصله هناك نتصل بالشركة لي راها مزودتنا بالانترنت نهدرو معاها ڨال إليا أن بروبلام إسيي دو لو ريڨلي مي إلى لقينا بلي الانترنت راها جي و تلحڨ للمودام مي لاسويت مكانش هناك نعاودو نديرو بلوزيور تاست عندك تاست لول سكو نإسيو نكونيكتيو مع المودام بأبراي واحداخر يعني إلى كنا بالبيسي نإسيو بالبورتابل و إلى كنا بالبورتابل تإسيو ب بورتابل زاوج إلى توجور لو مام بروبلام مراهش يبغي يكونيكتي يعني هناك راه عندنا البروبلام في المودام هناك نإسيو نسڨدو المودام تاعنا ولا نبدلوه